Teksi hi ganti tsoan. Mun khat achanga. Mun dangakal na na kan man trin tsoa ni a. Tsoan teksi hi apman na ol sam em emin. Kan tsoan duuna achanga kan kal duuna. Mun kenga min khat hei tutuuni. Bas vela kan kal tsoan. Amun achanga hun adina. Mun akher kanan vading tsuina. Suvang tsoa kan kal duuna te alawla ani pe tsoan. Bas akal ni tsoa alawrem lau ve tsuina. Bas si teksi kan man ero tsoan. I kan kal duuna trin te khan min khat hea. Tsoan kan kal kwal koi duute pon kan in ngatir thea ani. Tsoan mun <hesitation> dang kan vela kal ngay lau na mun angate po. Teksi man hi ol sam em ema tun ang laya. Epste om tsuina teksi buk na tsu mi kan buk tsoan. Kan kal natur mun tsu me pangin aron lang tsar tsara. Kan kal natur dik le dik lau vel po tsu en tsar tsar thea. Aman pod hi fer takin apek thea ani. Tsoan aman torsa te pod tsu tsu mi epsa tsoan aron lang ve tsuina. Suvang tsoan teksi man hi ol sam em ema.